Maro moa ñyy raha mety hikalikaly antsika ñy raha tiatsika: - ñy sary zay, misy hira, misy ñy fampisehoa, ao koa ñy sary sokitra, maromaro afaky anehoatsika azy.